Raha amin'ny hevitro koa zashy ame filoka ame fanatanjahategna io, izy io sy da mety amigna loatra avao zashy raha ny hevitro koa izy satria gn'antony da sotra avao, izy io sy raha mbola fantatry agnao <hesitation> gne hiseo amin'io, io raha koa hagnin'ny foty io zao da boribory zahay bôly io, sy fantatragnao hoe ia ny handresy iza ame eh ho resy, mba misy zashy raha fantatra hoe ah da iry ny handresy, ny filoka za zashy akoa tora-boay izy io, haninao ame ny agny vola da zay hanina any amizay zashy, <hesitation> chance zashy e miasa amin'igny fa sy fahaiza, ny tiako hagnia zashy mba filoka mampiasa say zashy fa sy filoka <hesitation> anzara zashy, zay zashy fizaka za zao manko raha fanatanjahantegna izy hoe anzara fa sy mampiasa say.